لو سمحت أنا مشغول دلوقتي ومش عارف ان انا اتكلم عشان انا ورايا شغل كتير جدا ومضغوط ولازم اسلمه النهاردة المدير محتاجه مني <hesitation> ضروري يعني فا أنا مقدر حبك للكلام معايا لكن احنا ممكن نأجل كلامنا مثلا لبعد ما اخلص الشغل وهكون ممتن جدا ليك لو قدرت موقفي ده.